Ilʋyɛ ni adʋ ilʋfi ɔdʋ ilʋ ɔwini ɔdʋ ʋfɔnayɛ ɛdini abʋɛ wʋla mʋ ʋfɔna mʋ nʋ awʋlani ma ɛdini mʋ wʋyɛnʋ awʋ aliɛli nɛmɛ wuyayɛ ibeya awɛ kibawu ɔwlɔ lao ʋtʋkpala ibawʋ ibazɔ anʋ ʋkpanawi aba atsi ɛkʋyɛ kama ibakama ɔfi kabe nyua ibala ibamɔ ɛdi ɔdu amili ividzewani ibewle ɛkʋdʋ kama kʋdʋnʋ anatsɛ ɛkʋdʋ nʋ ɛtʋ ibevʋ kama kʋ ɔvɔ kɔba lʋluia dʋ kama iyɛ ɛko kinyua ɔfi ni bʋa mɛ imʋtiyɛ ilʋɛ wʋfɔ nayi ilʋɛ fuanaha mʋ ilʋfi wʋfɔ naza nʋ awʋ aliɛ mili kʋ ʋfɔnayɛ ilʋ wini ɛdini afɔnaba awɔna ayɛ bʋala ilʋbene ayʋ ilʋ winiyɛ la wʋbi wʋfɔnaɣa atamima wakutu ha atamima ʋfɔ naxa ʋblʋ nanʋ kɔnamina anunyini atami ɛdiwani ma nifɔ nayɛ ilʋ nʋ atamima wufɔ nadu ɛdi kʋyɛ ilʋɛ ilʋ ɔfɔnadawli kawo ku wʋyɛ mʋ ʋxle dza.